Taká tisaá ka sa'ati takáti jin ka kɨnti taká yujá, taka ichá, taka nta'a yukú, taká sketa'anti jina'atɨ ñua ka sa'atɨ takátɨ.